Laha zaho ro asainy ñ'olo handeha hihina hiarak'aminy ,hijabo miarak'amine ka tsy afaky aho na tsy ta-handeha izao ñ'ataoko azy :- "La ialako tsiny lahy hoaho aho la manao azafady aminao aho fa <shushes> ñ'an, droany tse aho mbo tsy afake ,misy raha manosotsy ahy zay fa la isaorako anao bevata ,iha nahatsapa <shushes> tsy nañaliño ahy e,nitao ahy handeha hisakafo".